Nyaj wi'it pujë pëch yë, yëch wi'it wa'ajpyë, yëch wi'it jedun yaj wa'asëp, nyaj tex piujpëch, nyaj tëjk pujpëch pues yëyëch dun wayn.